قبل ما تشري سيارة ولا دراجة لازم تفحص أول مرة الموتور تاعها، إذا كان الموتور تاعها مليح هي مليحة ، و ثاني حاجة لازم تفحص لا طول تاعها.